جو بريفار بيان سفينة فضاء خير, ديجا باينة لا تيكنولوجي تكون طالعة فيها فيها أي حاجة تحتاجها باش تعيش, بصح القلعة تحسها شوية مضلامة شوية باردة تحسها, سما جو بريفار بيان سفينة فضاء